<hesitation> ore' ja kapuna, kapuna to <hesitation> pandei karna <hesitation> kami pernah one isei pandei talos karna <hesitation> ikami ore' murupa mundupa <hesitation> kansu wo meja, tera <hesitation> kinnanne atau ore' su susai tera kinnane karna <hesitation> isei timeren <hesitation> ikami timeren <hesitation> mapakan sise ise tera' <hesitation> kuman karna isei mamikir <hesitation> apate kane ore' <hesitation> wei sipisisi ore' tera wu iseren ore' <hesitation> ikami <hesitation> sualey ore' one to toumayuma tungo tera kacayan ne te'ise munggong tapi ore' <hesitation> toutu <hesitation> makangjo suale te ise <hesitation> makatanak ten ore' <hesitation> dumompu' suwalei te kami merasa <hesitation> ise ento mamangmange waling kami te ise pandei taluas ise. jadi kapuna te ton yak masusah, masusah karna nateye tapi iya <hesitation>